Un hawta ko wiyeete sandwich e chondi fulaawa, e yis, e sukaari, e kosam. So a wayliti chondi maa sey caa e nder nebban. To woji sey ngadda chondi kosam maa mbaylita e dow.